Escalera naaxe'e tiunani jiaa taja xee kodi naandi'i ja ka'ando nuu nduku tedi yuaá nyuuku kujo tni'indo ja ka'ando ja daava'ando la'a lamina la'a ndiuuyu la'a ja takando lu'ua taja kundo kodi jiaa kujo naandi'i ja ka'ando te nuundo kodi ndiaa jiaa ku ja naandi'ixi.